கடல் உணவைப் பாதுகாப்பாகத் தயாரிக்க, கையாளும் முன் எப்போதும் கைகளை நன்றாகக் கழுவவும், மூல கடல் உணவை மற்ற உணவுகளிலிருந்து தனித்தனியாக வைத்திருக்கவும், மூல கடல் உணவுகளுக்கு நியமிக்கப்பட்ட வெட்டுப் பலகைகள் மற்றும் பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்தவும், கடல் உணவை சரியான உள் வெப்பநிலையில் சமைக்கவும், மூல கடல் உணவைக் கையாண்ட பிறகு அனைத்து மேற்பரப்புகளையும் கருவிகளையும் நன்கு சுத்தம் செய்யவும். உங்களிடம் உணவு வெப்பமானி இல்லையென்றால், கடல் உணவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதைத் தீர்மானிக்க வேறு வழிகள் உள்ளன. சமைக்கப்படாத கெட்டுப்போன கடல் உணவுகளில் புளிப்பு, வெந்தயம், மீன் அல்லது அம்மோனியா வாசனை இருக்கலாம். சமைத்த பிறகு இந்த நாற்றங்கள் வலுவடையும்.